السلام عليكم سمحليا عافاك بغيت نسولك فين جا المركز ديال الشرطة اللي كاين هنا انا اول مرة غادي نجي لهاد البلاصة و معرفتش فين كاين بالضبط اه كاين فهاد الشارع و لكن معرفتش فين كاين بالضبط واش نمشي نيشان؟ اه نمشي نيشان و ندور علي اليسار صافي شكرا الله اجازك بخير